Thayo ni hemie nimalie shughuli takwa- take nihemi. Nifurie ihema nikae kitandenyi nihemeshe mwili wakwa, au nikae hoe na isopha hoye ikochi nilolie Tv nilolie vipindi vya dini niwikie na kwaya tha dini.